Wuchi ndzan nkal kue nyinu Arashi aré shimishimemi; nten ehh nehule chuchuchu lebal ya legie wuluomami, Since abibie chi Arashi Ashima-Shim apieh liham li kueyi kuku kue amakuorr Aráshi achebura, nchikikel nyin ayie áre mpielelam, Epimipiye Agalashnn nliahoo ngebólé lEgiringbang tehurr ngeb Eten eten ngeb lenyanye row; ndzang nlich, Achuehute nyi mma kuly nkél chi Arashi arie-enong nkuelebésó, mma dzang odeh-kara nehe forrb ehh nehe forrb ehh tsertsertser wukpa ebue tser. tser mma dzang beleb nkiele omuen nche banyi nfeh nkukubo mma dzang kedong n shably nshably ndzang beleb ebeh nwuorr nu nchi fay beleb abéy bekpo nchi Sue, nchisne nehe sue áre-banband betal ebey beh Lulue tsertsertser, because osehseh butal ehh bueh bey ṁme tser tser tser because oh seh seh butal LeLikor Omi bobuemorr eyuerr lee- Kor alikeehh; Ligorka yamyan orikikperr Akubo olemo chi lekor uyounyam Ewen; Elong oh Swear Anashi Abam band And beh rue Chi Arashi tsuerr ápie ininah ayie beh yároya-ṁni le ikuwobele Indeh batat beh rienunu beh wer be my kwello Ehner be my yaroyarr Akubo puat lemo Okara. Yea mm tsue tsue ehh enyám wuwm ami tsue afibinki léé-yeah inyie; mtsue sue ehh áre banbam ndzang kie ndzang mlam áre dondondor, ehh ndzang shurrów, maharrow leah nkwerr njikoro ndzang njikoro mfereh lé mkpanyuer yará mma kielé Omuen ngur puri ngur puri ngar puri ngur puri aré bécc apie áre ariloy are piaki are áriloy okwenu lé wutal oyuor-yuorr (yuyi yuyi yuyi. not Inteligeable) ndzang nkwor áre Suu; nyurr Onions mkwor nkwerr nnh nyurr onions mshebri icefish mshebri binyam mma kiekie nche dzang jikoro ehh mpurie ehh chinyi lekeleb Kerrini ndzang ehh mbarim-fellée beléb ében; mattarr Guam Abami buan E, muam ami beh ruch chi Amgabo apie eeehh Kinchi Ki Kindi Cetel lekie Kifurs Kilehled nkwers are gen kiele-omuen beh mama quorr nkwerr afi bello Ogburo aboh are quarr quarr njiekoro atrofele belleb akie lee muen ma lich A Nhwer are Ashimch ewab Oquenquen. Obuan yuelyuel eva betnorbinger betapka wa chi mámá Abó nkwerr Kinchirr Kifurs letel lét kinchirr Hifure nkwerr féhh bellów wap-boreye obuan oyuel E'wa. Mi lam arashi mpie Nkwerr Njikoro mbanni-dzang fehh ndzang kiera, mburó, kiera le ome owami kierie kiera kinyibenyi akinriki bárr arashi tse tse tserr, mmiu̇bar ndzang stew mkperr ówuró ndzang gurkabo Quorr léé lenlélen mom léé mom achie dzang lemom lemom achie lemona achie Quan lée centélén drama, lemom dyans, beche dra dzang dzang lemon lemom merere mie che dzang ayami nfeleken kpanyuerr dzang kperr olierr; E'lieh kpo egebeleb leeh rubber okara Etelo mom áre aliaki Kpor Ageb ányuerr, mom áre u̇akikpor Ageb anyuerr bekimi Ama olamu ohh Ama-Ochuwel, oborue Ochilue chiki ligies on, ochilue chi Kiliyiel Kie Luwute Dekileye-Lam chh leékur Arashi aligh kpekpekpe Lishime ewah efufu egorka nanue lemiorr, efufu Egerka rurue remier leba buan bemilemi kikie agáfuálo bentormitor die milamalam enyama, mipickuel léé Opia begarkaki agafuálo mitsuhe Wushim Wusheng-Shero leé Kekuor Enyam Onenu beburs álbeh Ochuwch lach chera shero le butama chi buan beh lielie belier bekimi agafus mpiepie, but be licker nde bech Kala agafualo epimi áre nkwers are mi ntanel: afieshimki. Aré yea Ara shi mifibinki Leyieoo Ashimemiooh, aré shima Shime nuelie Okel. Mma ma okara enyie mlier muan ami alàmlám lam lam amakaka nmchu chu tsueh ariki kworr áfie lé muntuu, lé ekaró beá chea burá ewa; kankang bufurr E'muan E'nkum mlam-cam, mlamlam bufurr léquan nlamlam bufur áyéntuel, nlamlam bufurr E'ngwel, mlamlam bufurr okunu bufurr leh bulle leh buelleh abuchi E'kuela kie nlam; nlamlam nlielieh ofuerr butem bushimkashim ngali lie lie lieh wurang butsarra tsarr nruchie fenna nlam Arashie ntam. Nlam lam ehh emyamm, mfefeh binyam mfeh, nkwerr njikoro Ageshime olchiele bububuueh abam wufurr allalah, lop, mummelih nyi Allalalah Lop, Lop lop lop, le felt lebong Cebang ngebo are pun, are Purie ngebo slier, nten Obanni Kumlemi belaure mimi Ciels ayami nliar, nde puri Enyi ngebo nuér nten obanni aré chikie enri bamkibanni, leh efor ehh nkwerr njikoro trazakishime Arashi nde okperr olam Arashi tsue nkwerr njikoro kó Kél olielie ahh Kwelkákwello. yeachiuchibaro yeah arie nkwerr bansam, bamsan beh pie kim shep kim shep kimshep .) Obani owop ofeh, Obami benyam efeh, ohh quorr Akerierieh efeh Ashimkishame.